Gisiŋi gudi, gee gi béedi yaa bang, gisíŋe hala unjédi gudi wiinde, uu ggaade hala ma untúmwi, a ɓaali wiinde njan bâan bógi waabo. We <noise> unúmi hala, hódi ma bimagesni bigí ngi biyaaŧi haji ma, wee wi unto síŋi gudi wiindi ma, gudi wembe bingú yayaaŧi mo. Waato waati we fuuŋti wi uu tto uttu to yaanti. ndu ufuuŋti fana bina nñaa, unan yaaŧi gyaaŧ golla gee gi biyaa bang ma.